समज तुमका कसलाई मास खूप दीस बरं दोवरुंग जाया असता जाल्यार ता आम्ही फ्रिजान दोवरुंग शकतों। ना जाल्यार ता सुकों खरों कासो करूनाई तोह दोवरुंग शकतों। मास या खूप दीस जसा असा तसत ऊरटला असा नंहा किद्याक तेका किदे पादन पिडयर जाउपाचिय खूप शक्यता असता आणि जेनें करुन आमका टा छडाई दीस दोवरुंग मारक पडंग शकता।